Kiti jaa yachi jinun kuu kiti ntee yua, kititeeun chii jinu yachi xaati te yuate kití jaa kuee xaa jikatiub kuti jaa kuu in chukiun, inn li’iliun yua chii yua chii kuee kajitaki, jii choko lulia suni kue xaa kajikatu jena’ ati, cha, cha kiti jaa jika yachiun kua este kuu kiti nteun jii, jiin xintiki ujun xo’o kaaniun yua jii inca stee vasa rííun, vasa tíxiun, vasa subi yachi xaa kajikate jena’ati te choko lulia jii, jiin este <hesitation> jii este koo, koo yikiun kuu yua ku jaa kuee kajikalí jina’ati.